الحيوان الأكبر الذي رأيته من قبل هو الفيل و رأيته منذ سنين في حديقة حيوانات يعني هو حيوان كبير جدا لم أتخيل حجمه بذلك الحجم و عندما تراه يعني تتخيل بأن الإنسان ضعيف جدا أمام ذلك الحجم الكبير الذي يتمتع به هذا الحيوان و هو حيوان الفيل.